यु जो हैमबर्गर ची युची विदेशी ब्रेड ये बून्द ल्येला बन कई २ फाडू करला टेके बीटिन बिच मा मास्स का चुनाव करला मास्स पीसला मसाले मिलला पैटी बनाते पकोड़ा फिर हैमबर्गर मा यन बंदु हैमबर्गर